So haala hamnaare du halama, neɗɗo miccito wakkatiiji ɗi hamninoo ɗi, wala ɗi waɗenon e hamnare. Ɗun ana jeyaa e kulle aduna tan ɗe neɗɗo seerata e muuɗun. Waajiɓi waɗan. Sabii no laatii fu, a meeɗan taweede gootel e onɗon alhaali.